Giya hoɗugo ɗum piiroowal kam kuugal majum kanjum woni ɗum ustana piiroowal gulle, gam pilot fuɗɗa taskugo hoɗingo jirgiya piiroowal nga.